<hesitation> هل نفضل إني <hesitation> نقضي ليلة في <hesitation> ق- في خيمة في قمة الجبل أو <hesitation> ليلة في قلعة؟ <hesitation> حنختار قضاء ليلة في قمة ال- <hesitation> الجبل <hesitation> يعني جو الجبل والهوا نضيف إني نشوف <hesitation> النجوم <hesitation> نعتبر أحلى يعني من جو القلعة بالعكس، القلعة نشوفها مخيفة.